اذا كان بامكاني اكون طائر ليوم واحد تراني بختار اكون نثر. عاد فكرة الطيران على ارتفاعات عالية وشهقة. ومشاهدة المناظر من خلال السماء والنظر لها من الاعلى. النثر يمثل القوة والشجاعة قعدت فكرة انني استطيع التحليق بحرية فوق الجبال والسهول